Manampy ny kangoroa ivelona any Aostralia ny tongony matanjaka be satria Aostralia de midadasika, mazava ho azy arak'izany fa maro ihany koa ireo biby mpihaza mety <hesitation> anaikitra na hihinana ny kangoroa ka ny tongony matanjaka be no manampy azy mitsambikina alavitra de lavitra hadosirana ary ihany koa fitaovana oetina miady.